أعتقد إني أختار أتكلم مع نفسي في المستقبل تدري ليش؟ عشان أجدر أتعلم من أخطائي وكمان أجدر أستفيد من تجاربي وأجدر أعدل مساري وأحجج أحلامي، الماظي فات ومينفعش أغيره أما المستجبل فممكن أغيره وهذا شي راح يكون في يدي.